Sa ütlit mullõ kunagi, et sa tahasiq raamatu kirotaq, aga ma ütle sullõ õkva parhilla, et äräq kirotaguq. Sul ei olõq mitte midägi pakkuq, midä kiäki tõõnõ ei olõq joba paknuq, nii et seo om sõbralik nigu lihtsält nõvvoandminõ sullõ, et äräq raisaku aigu tuu pääle.